Engka seddi olokkolok, liweq deq ulori. Nengka seddi wettu iyaro, iyena, nasabaq iyero wettue, engka natiq anureku pole <hesitation> massappa bale, na iyana lammpena sippada manengngi wita <hesitation> ulaq. Na deq wissengngi aga asengna. Na iyero amureku nanasui menre nainappa wettuna taue melo manre esso, meloka napanre emmakku, naliwe tauqku, laoka lari, teaka maddek- ma- teaka lokedealena manre nasaba iyaro wita mejaq siseng wita bentuknaro bale. Nasaba sippada- sippada-pada ulaq e wita. Na iyana engkena makkukue teasisengnga manre bale iyae diasengnge lenrong.